देखो सा हुक्म वात ह ऐडी की असमानता हुवे जीकी धन हु हुया करे। जरूरी नी ह की असमानता कई तरह हु भी हु सके जैसे जाति असमानता कद असमानता रंग असमानता वगेरा। पर ज्यादातर असमानता हवे जीकी पैसा हु ही हवे और अगर आप अन्ने खतम करनो चावो तो धन वितरित करी सको।